a’ak kuak sek dulu diak um inu ni selebriti atau pelakon ban cem na yak ake kelo um Awie. Awie ake kelo. lepa ina Erra Fazira

kuma tuyang ke yak un bisau kimet neng ca pemuyan ake ke bada me ida um ala tawai dado ngan tiga

penguman yak sukat nak ilu tiga wat tiga agat adang ia’ dalem kimet ce memang berua buek tubuh Kristus ina na Tuhan Yesus.

dagang ia’ ake obak ti dalau lepo ke dalau ini ke obak pa beli inu penguman idi nyeng le mik ngan ia’ pasen ka Serikin tu keluk ke le meli inu ia’ matak masih luk meli sayur ka inu dalau ini ia’ beli penguman memang laku lah

Ake kira um telusong ban kayan inu ban ilu ta’en yak insect yak paling bio.

Tau bio um selamat yak pengelo ke adang ia’ adang ia’ Krismas nyambut Krismas kak uma dado um nyambut tahun baru uma dado.

kerja uma yak un sekula cuk ti na ina na homework ba’an da anak ke paling be kumbin kelo ti Matematik

Inu yak cuk ake selum tekak gan senganak ke dalau ini rek um un ake melai selum ngan seganak ke lah senganak ke ini meli sakit ke tuk dengan ley keno.

um un ta be kak sekula sekula kak negara me na ku ame nyukong buk un belajan kado dau na’an isiu. Pabe isiu me Kenyah pa ini buk boleh belajan kak negeri me sendiri.

kelunan kelunan dalau ini ku kado de ti tolong dulu ini lepo tapi re boleh na’at sendiri ku buk te le susah kurang sudah ba’an ida tolong ilu beng te le tiga anu re njam lok po

ake kelo na’at dulu sagak ngan metit sampe na yak atek ke kelo ta’an

telobok amik sekolah layak te tuai meningkat ne layan ja na'a pemeri school pe bareng ni tuk abik secondary ne

um nyatong ni ca ma- ca janan le pemagat ilu uban na ko ba’an dau alok da re exercise exercise taket le ujok le li’ip ia’ boleh magat le buk le perep nyatong

A'ak kuak sik ake na, un ca tau na ake kelo pekalai ca pengelo mading, pengelo mading na' na kuak ba'an tuk aaa, tu'ut tu'ut na keto na'an tu'ut na, yak uko kek kelo kidi ya ban'aa tu'ut tu'ut ilou kak Sarawak na kok, yak sukat ng'in ilou kak ka'ang inou ca yak maju kak negara luar.

seni inu ok bek ke bada seni ku seni lukis ngan seni seni tarian na ki obak na'at dalau ini ut ke um un ca memang ke obak te masat te na'at du win masek pameran seni lukis seni dini le ku

dalem pemuyan peritah te negeri ame tou ake paling kelo iu ti jalan. tapek jalan lalem lalem urip ke tou nyi awai teneng abe dau itou

surat um bok ko ba'an kini memang ia' MyKad ba'an le. MyKad tingki dulu ba'an du kedaya tingki I.C um bok ban perlu passport re passport p- perlu

hikmat guaman ceng ca lawyer ka negara ilu sukat pita sama ada cen swasta ataupe cen kerajaan.

ti online banking na me- memang senang la laya tekak ti senang nyi are tusa turun tai ke bank ina na.

man sik pinjaman ya' kecil kecil dini re ku menjam te kaduk inu ya leto dini menjam njam njam uyan ukok ba'an sik du oyan manik de ka pe pebeli penguman pe dalau ini tapi man sik ya' du kebeli manik kaduk dalau ini hasil kraftangan dini ku.

um teknologi yak boleh nggin peniga dalem udip memang ia' teknologi hijau ba'an da bayak ni ban ia' be'un un keluar um inu ngadan pencemaran teknologi hijau teknologi hydrogen.

un tasek ubi ke' keliling oma' ke. un to bonga' ya' ake mola ke tena amin ke' ina ya' ake ta'an minggu ni.

ban sek isiu isiu yak kale ake pekale pake dalau ini pun tiga kado inu yak peniga ban da du re ku kado peniga yak ilu yak ida nak pita gayeng kan malei lei di tisu de ku jadi ri buk du yak obak ilu gayeng na tisen le jam ti su de ri ja pa ja ilu

teknologi yak um ame peketo pakai nakini adalah kuak ba’an teknologi dari segi idai kan kerja me apan ame um mudah senang um ke ba’an tuk networking um apan le Google Meet WhatsApp Instagram emel. kebanya- lebih kepada IT lah teknologi. ya lah teknologi

um penyelum ke' neng senganak ke kadep ke tuyang ke' ina ne memang ida tiga saek muat magat sukat tai pemung ngan ce' man manyi ngan ce' um ina ne ya' ake keluk

pekaliu sekula yak obak ti ti e buk kado tapi ri ake be na ki uyan dalau ina po buk man sek nempam nem- nempam du obak te yak cikgu dini obak check ku alem ni li le ku sanggit nempam te ke abe dalem kelas

suang ia' menjam aring ake kelo belajan nyi are sen inu mong suang kemas rumah pakai teknologi maring re i'ne

buk tau bio ku mesti ake obak na’at yak edei lepo du Krismas tau Krismas ra atek atek tiga ale yak pemung. pemung kejaie ngan boleh sambut um selamat uman mading na ca.

teknologi ya' ake un kawak alik kimet um be'un mateng keluk teka kidi ne ko' ba'an teknologi dari segi ya' um wang ringgit yang um ya' teknologi ya wang ringgit pinda sin kini tai kina, kina tai kini pena bayan ina bayan ina ban inu o, um lepa pilu bayan da badak ilu be'un bayan so kawak ke' ce' kimet dari segi teknologi ya' um melibatkan um ligit la.

um kala bayak na anak yak inu yak permainan ida nakini lebih tertumpu ke neng talipon de ne lah kado main game online gaming um Mobile Legend ini um be ni tiga atek lan na. nasak udip sek ni.

puyan me telu panak neng sek nengayet papet ji’ek ji’ek maong dalem bank ayen nengayet ti ayen pakai

sekula sekula layan dalau lepo me dalau ini tiga sek nunggim ye kuak sek dalau ading de. dalau ini pelepa kado sik inu yak tiga nu ban sek kado lah. ban sek cikgu re pe kado pelapah kado um kemudahan yak du nak dalau ini.

nubo tubo usa ngan pengagat ina na uman sukup sukup uman ikut masa buk un ban tabat uman pa tabat ikut masa pekina tuak na ja nan udip kelo nubo pengagat

buk pengalai adet me ku kan ake kan um Christian buk te du ra un ame menggin wek cung gerija te ngan dei yak edei na’at dei kelo ngan me no sebayang tujok alem ngan mung me lah.

um kuak ba’an ake na ko pengelo yak ake paling yak ake kelo ale kak neng teknologi ni sukat ti me ame me ake atau pa me komuniti um nak ca pengencam um komuniti ko ba’an ce. um nu ne re ne inu de ca- cara cara pemudip yak su- sukat pita belajak mita sin me ida sendiri bedageng ni la.

Ae ae pa sukat nyaring ti jok dagang. Tapi yak penting ilu a- mesti rajin lah jek. Buk na ilu nyi rajin ketai ne na

um AI ni ca teknologi mading, baru ini. Jadi ntaun te ake pakai ini ban ce' um ti jawapan ya' tusa ake mita edai jawapan e la. Ake nyat mita idea cen e, ake ngalui kediut ikut kediut kidi alak men ce' sendiri ina idea.

<noise> bok ia' peketo ia' pengujo di di ku mungkin ia' malap masa ia' leto ia' ubak ubak uyan inu inu an cuti ia' inu nu rei an cu bek menjam ngendu ngendu uri palei me layan ngendu

ilu sukat badak me anak-anak sekula apan ida be'un mi'et ngan ida tiga sa'ek ka'ang eda serepik apan.

Sagat asen are ine inou pe nyek are suang. Masem asen sagak. En nye muset , inou lepo metit savak wek na ame

cerita gayeng mading ina ne ake dalem usaha keluk ti uma sendiri ke' kampung je' lepa mula ngena ia mendap ina baru ake nedeng uma ke' ka ina.

Kuak sek buk miko kimet ce um penulong ca cin perinta yang ti kuak atek tiga kuma ca ca pengelepo cen sekula ngan cin uma dado yak pu’un um ti mading la’a

Abun ke tanak ini memang ya beun kumin tega tajen hujan tajen layam mo ban luk tai perubahan iklim ba'an dulu nekini.

<noise> bahasa anak anak umit dalem ko- dalem komuniti mik ni kado penyumbang de pemengguk buk um buk tu ngan carolling ku ida na ida na pelepah kado tengen ngan me urek ngan ia' du bio pun ngan

betul ek jumpa duktun dalem negara me ini mung be tiga te ke mpam ngan kado kemudahan du nak ngan me dalau ini ja masa dalau ading le dalau ini meng du mengin mengin pakai machine te do re du mengin nombor pun kina

buk ya menang undi ban na dapat sen mung penusa penusa jok jok uma aro. harus ti la are ketua mung lebo pisiu ngan re.

pe pekalai um puyan maung sen ngan amik pa amik panak dini ku bo' tai mik kawang amik na'at inu ya' ilu le lan ya' ilu perlu le ley alak ya' ilu man sik ya inu ilu re' un perlu dini re' ley ne tai alak.

nakini teknologi be’u mateng miko pengelatak udip ban mung mung dulu lepa tisen kumbin kelo pakai teknologi

kado kado na’an sukan adang ke manyi na’at dulu main bula la ban na pekina pa main main basketball ngan badminton uban ini ca main ia’ ake biasa main pekina pekina pa ngan takraw suk tisen ia’ kasa kasa main na

un tuk peniga pe buk AI ni dalem udip ree singget tau ku de palai re ban sek ge- se le un gele un idea ku menjam ia’ cuk yak AI dini re tulong ilu yak win keti inu ataupun pita yak inu yak lebih tiga.

ja na'a dulu ti selamat u'o ajau lulu met cak mung padai ida ubek da kelo lan ke masa ina.

serita serita anak lepo na cerita uyau um Bungan Lisu um pampo um ini yak serita yak ake tisen anun cerita lepo tekenak ame kidi ta

buk ke tai masat ngan du atau pe sungai ke te sungai ki bak tai masat ngan du po lebih tiga lebih sengim ngan lebih yak ki yak ki pelepah latak ale https://commonvoice.mozilla.org/spontaneous-speech/alpha/prompts https://commonvoice.mozilla.org/spontaneous-speech/alpha/prompts masat be teli ketai yak ke te kan man gelina sio re pana ca

te negara ame ire ti ayam pasen tuk udip kelunan meken tuk ilu ngoret meken tuk mule jin ina na

Musim telou ini kek na'at sik irek, musim ujan selalu inou-inou yak idi kek na'at, dalem minggu ini rei ujan cen na badik un tepan tau tetapi midan di yak midan di majan alek mo tai pan tau ake rek, na ujan kok

gayeng memang yak adang yak gayeng yak ake ti nakini kerja ngan dulu um jagak dulu neng barang perkakas le jagak kebersihan jaga kesihatan pekerja um ina na yak ake ti.

Ta lepo ame dulu bu’au ba re tai piti tana laya teme laya te mule parai mule pula da ina ta ame bu’au

sukat du bada kumbin bayan dulu kem siget taup kumban bayan ne dalau keliwa neng barang. keliwa li’ep sin ngan na. um untuk pemuzik ina po na belian.

um inu musim musim ya musim majau musin nugan musim um tengkujuh

Dulu tai undi dalem siget siget lebo siget uma aro i're i're yak tai undi tau uma aro ina iner iri kerja na tai gen ulik ka' abak teh

Cen madang ya bio ake lepa taan ke tanak kini ina na sui temengang.

un na buek layan langit ne uban layak dau ne na. buk na silem layan na uban kelo imak ne na.

um lubu patai ya ina ne kalau buk lepa cen omak patai aa memang um un dulu ne dulu pakai bayan um pakai hikmat qiunureu oban ne le halini ya' ilu ngo'o ligit ne ilu kaduk dek ketai lega dek sedia chiller sedia lumun.

dulu bangsa dalem man uman ini lepa ni re pembayaran ngan pekaliu ida dalem yak abe ini uko pina lan o. na na pasen da ke tai wayang ti da to o.

buk le jadi ca guru kulu kumbin ca guru ri tiga ale de bada ilu ri. memang de sukong mung inu yak ilu uyan gele ngan du yak use use ngan yak anak anak yak du sekula ri ni. tiga le ale pa pekale ida.

bunga ke ta’an dalau ini yak bunga nyeng kata ke gayeng kina re. umang ale ku um sedar sedar kata ke gayeng kina ale <laughs> kado warna warna putek lek tapi putek iu muyang lu melei inu ngadan na

awai dau lu koma de nubo re ida nipu ilu ni atek lan ligit eda maong eda labur ligit ni eda yek untung be'un le tai lugi untung le neng kereja jek nubo ligit le bik pilu mencam ti.

ake bayan bil talipon ke pakai irai la online banking bareng ina

ima jan teba abe taup itou ne dau itou

dalem kado kado na'an sukan ia' ake manyi teka na'at ina na sukan bowling sukan badminton ngan sukan bola jaring

inu nu bup na serita na ngan anak anak lepo di na to tepalai na lu tisen nu kelunan bio pe ia' na inu na ngadan sri keta ketenak lu

um dalau i’ut da adang ke kelo jadek ca lawyer tapek dalem perjalanan hidup e abe na ina jadek tai pampe bareng edei re ti- nakini ke ca na ketai ake ina na ke tei janan udip

ake keluk ke un selu'un ngan sapai senang tekak masat.

layan layan um du yak mukun dini du yak tu’a tu’a anak dini pemung pekatuk dini ku sek de rujuk anak da yak kale kale sek dulu le nai te sekolah tiga ale ngelinga de dau katuk dulu yak mukun.

um Gelam lepo da, ek pe gelam tai mayo pa tapung alok, beluko pakai sunung, abet. Yie gelam yak ake kelo lan bada ka'ang dulue

Celebrity atau pelakun ya ake atek kelo inah na Shah Rukh Khan.

guru-guru sekolah ngan tamen tinen anak sekolah harus niting re bitu inu ya' patut ru ti ta anak sekolah.

hiasan alem lamin ke a're saong a're buding buding ame iner paring laya <coughs> layan ta ake

Du yak mukun dalau ini ku kado inu yak ida nak men du yak muda dalau ini ku ngan sek de pekatuk tiga ale ida nak contoh contoh yak tiga me du yak me du yak uman dini

um nubo kelunan sutok pa na sukat perita nak bantuan sosial nak bantuan sosial pekina ke bantuan nakini ia' dau bada BTR Bantuan Tunai Rakyat um dini na ia' dini denak pelita nak bayak na

Tajen ale ki pakai ia’ telefon ke dalau ini un ri. Mung mung ilu mesti un pakai talifon te di. dalau ke luntok pun un talifon sebab ke perlu set alarm ku ukok ke bete nembam na o

pengarep ke' tai re ya' bayak, anak anak bayak iya re be' layak jan amik ya latak ban de mencam sekula tatuk na ire besen inu ya layak

um ini ia' tisen ti penguman ia' ilu ia' be'un tiga pa usen ti jakang na. jo ia' kan kendu ngan ia' inu ia' kado minyak alek pelapah kado kenu tuk uman um ko baru no

Ake OK la mejam drive krita sedirik.

um pasen sukan ia’ buk kelo maju dalem sukan le- lebih tiga ia’ peteneng lah cen o ia’ sukan dalem peng. Peng peng ni terpulang kepada seluruh sukan.

teknologi yak ti anak anak re ne peng main game nyi ari kelap jin game re. ine addicted ine yak ata ke kawah

ake paling kelo bible study ngan um english bahasa english

penisen ia' ake belajan dalo cen ke sekula are ia' masih kiwai ia' matematik lah kira kira ina. lau- dalo ke sekula ka Kapit ading atek lan dado barang ke tisen kira kira ngan du darab ngan bahagi jan tuak oban baan ke

man sik kimet ku pesen awang pekaliu nak ki ini mo beg kaduk alik pemo ne palai rik tai kina palai tai kini le ten le ne baram le ne kepuo nini.